मान ला मो के पर्स या बटवा मिल्स है तो मैं ओके सोशल मीडिया या एडवरटाइजमेंट देहु। या पोस्टर के माध्यम से सूचित करहूं। या पुलिस ला जा कर सूचना देहु।